Tsy dia haiko loatra ny mamatotra karavato. Raha ny fijeriko anazy de lamba lavalava misyahodina sy misy fomba fanodonana anazy manokana eo amin'ny tenda, fa izaho aloha tsy mahay. Ary ny olona manodidina anà a misy manao karavato maromaro vitsivitsy ihany indrindra rehefa andeha hiasa ireo lehilahy ambony moa no tena manao karavato aty aminay.